Managna anjara asa lehibe ny sindrimandry am'fanapahan-kevitra satria ohatra zao za nanagna sindrimandry lahaly, de ohatra hoe maraigna za misy tany andehanana de rasy ny sindrimandriko <noise> de efa matahotra zaho amin'ny tany handehanako de to de manapakevitra hoe aleo tsy mandeha fa hoe misy accidenté am'làlana andehanako.